semɛmi puni sian semɛni sian mɛ we sɛ hɛr la be ɓwaɲu ma ɓwɛ ma behozin mu'in we sɛ mu'in we sɛ a sɛ tonu yi